نحب شهر ماي، شهر ماي <hesitation> يبدا فيه الطقس <hesitation> ماهوش سخون وماهوش بارد، والنهار <hesitation> تقريبا <hesitation> نفس الطول تاع الليل يعني، ماهيش <hesitation> مش طويل برشا ومش قصير برشا، <hesitation> طقس ملائم تنجم تخرج تنجم تحوس تنجم <hesitation> من غير عرق من غير <hesitation> تعب وسخانه، وزيد من غير برد، فم- <hesitation> ماي هو أحسن شهر م- مفضل ليا في العام.